Ra ôhatra oe odeur a, entigny ampitombo amin'ny tsirony s- tsirona hanigny, na otrikaigna agnatiny, matetiky zao mampiasa ôhatra sakaitagny, regny zao fa mampi-mampamanitra anazy, de ake koa ery tongolo regny tsy miala, de avake kô ôhatra mampiasa poivron regny, regny zao itako agnisany mampakatra hagnitry hagnitry ndraiky otrik'aigna agnaty <hesitation> hanigny.